Kua tamï guaju reta, jaeko iroɨjenda rupi jaereta oiko, oyoavɨ jetape ïru reta ndive, kuaretako tïi, jetavi guinoi mbaekɨra jetere, jayave jaereta ngara oyandu iroɨ, jare jaereta guinoi mbaepuere oipɨ vaera jembiura ïru ɨ rupigua reta